﻿يوم مثالي، نوض صباح نشرب قهوة، نروح نخدم. ثناعش نفطر نولي نخدم العشية، يوجوه ثلاثة هكذاك ولا ربعة لحق الدار نتقهوة. نبدل قشي، نشوف شوية تيليوزيون، نقرا شوية، نكونيكتي شوية. نخرج نقعد شوية مع الأصحاب تاعي، ونولي نقعد مع العائلة ونهدرو ولا وح-وجه العاشرة هكذاك نرقد.